Umpën dí unţëb ţí bíwínjí ţí mëlik ngënko nganjee ngëcí ţí mëlik: umbamba cí, ngëmbopal ngí, ufánţ kací dí mëlik, ngënkërëbet ngí, ngësimpa, <hesitation> ngënjankaru kací mëlik, ngënko pëţaţ ngí kak ngëloŋ kací dí mëlik waw. Ngënko ngancí ngí dí mëlik ngonko cum dí me njí ngímeengí cíwun ngí ndúungank itim, me ngonka cum. Iñaan purir pëmee ngël bëliyëng tú. Á wumundu wí iñaan cíţ náamee bëliyëng tú me njí ţí bíwínjí ngímeengí majoo uwan ací ţí mëlik ngalakar ngí ţí unţëb